اذا كان جاتني فرشة باش نسافر الفضاء اي على سلامة مانوخرش للتالي. بالعكس ورشة باش نكتشف عالم جديد ونشوف حاجة كبيرة عاللاخر واه ومازالت مبهمة تحس حاجة هكى مازالت مش ممسوسة ما مسوهاش لعبات ما تعدوش عليا يعني حاجة طبيعية عالاخر عالاخر عالاخر تتكون فرصة ياسر مفرحة بالنسبة لي.